Mah, à parte o fæto che pe primma cösa besorriæ aveighe un compagno ò unna compagna. E dapeu no ô sò. Fòscia primma, coscì ti t'avansi de portâ o desmuo e de ëse triste. Però à l'infeua de questo no me pâ che seggian de domande guæi <noise> con tanto senso.